Se devu andé sü l'Everest ch'al e aut pi dë ötmila meter ëntant deu fe 'na vizita medica për capì se sun ën gradu d'arivé, pöi deu prucüreme sicürament dë bumbule d'ossigeno, tüt l'abigliament necesari për le aute temperatüre o le base temperatüre, le coze energetiche për supravivi a la scalata